To̱, <hesitation> Yim ne̱ a Lo̱o̱ Maa. Mi̱, ni̱bi̱ mbiyye de ni̱bi̱ ntuwoti̱ yu̱m din, din ne̱ me̱ di̱ Zubairu Mṵsa. To̱ ni̱bi̱ mbiyye̱ an Patu̱wana, mi̱ nkun a nkam Patu̱wana, mi̱ ndṵṵr an Patṵwana, <hesitation> mi̱ mmaati̱n nangji̱ an Patu̱wana. To̱ diyel nangshi̱ mi̱ ntangka maa naki̱n na fangkiye le̱ nye̱ Fangki Maa. To̱ mi̱ mfaa dakṵm kaba nai̱ a kam nẹ yim nẹ nye̱ nyi̱ maashi̱ e̱, mi̱ mfaa Cnai̱. Nyi̱mki̱n mi̱ mfaa de̱, a nkam ne̱ yim ne̱ nyẹ nyi̱ yim na du̱ro̱ du̱u̱r e̱, kwad na ni̱bi̱ mbi̱yo̱to̱ ke̱e̱di̱ a sang nẹ du̱ro̱ du̱u̱r di̱ wato mi̱ wani̱ faake̱le̱ nyi̱mke̱le̱ ke̱e̱di̱. Kumol me̱ wani̱ nyṵwo̱shi̱, nunge lẹ me̱ wani̱ kuwoshi a kam ne̱ yim ko̱ mi̱ nyi na fang ti̱me̱ o̱, mi̱ mfaa faa nyi̱mki̱n she̱, ku̱ma nyi̱mki̱n ko̱ di̱ yi̱kar yẹ a yaa me̱cce̱ le̱ Yim ne̱ a yaa a yaa mẹcce̱l me̱ to̱ mi̱ mfaa daku̱m kaba nai̱, adure nangshi̱ be̱e̱ mi̱ mbwangke̱le̱ fang tu̱mbu̱r re̱ fangkiye. Me̱ di̱kki̱n a kam ti̱me̱, me̱ maake̱l tu̱mbu̱r mi nyalo̱ be̱ ni̱bi̱ yo̱o̱ku̱ng, yaa ka nke̱lle̱ nangji̱, ka nke̱lle̱ bo̱o̱re̱, ka nke̱lle̱ yi̱ki̱ di̱, kar wo̱re̱ nye̱ maashi̱ na fangkiye. Adure nangshi̱ di̱shi̱ mi̱ mfaam she̱ni̱l yim na ni̱bi̱. To̱ me yim kwangshi̱n na ni̱bi̱, to̱ bu̱lto̱ ki̱di̱ng, nyi̱ we̱ kaam. To̱, a kam ne̱ yaa me̱cce̱ ko̱ myii̱ maashi̱ o̱ mi̱ mfaa naki̱n me̱ maashi̱ kar. Na ni̱bi̱ ntu̱mye̱ de̱ di̱, mi̱ mmaawe̱ tu̱mbu̱r wu̱, na mi̱ mmaawe di̱ mi̱ satto̱ bu̱ti̱ mi̱ ye̱rti̱n nyiiso na ni̱bi̱ nkuwon tu̱mbu̱r wu̱ ni̱bi̱ mmaa yi̱m de̱ mi̱ mmaawe tu̱mbu̱r wu kwangshi̱n di dooshi ni̱bi̱ tu̱m ti̱ to̱k a ke̱e̱shi̱ fiye na mi̱ nyaa dẹ di̱ mi̱ nyi̱mmi̱n ke̱e̱di̱ mu̱ mi̱myang saashi̱ e̱ na mi̱ nyu̱wo̱we tu̱u̱ mi̱ nyi̱wẹ de̱ di̱ be̱e̱ mi̱ ye̱r na fang ti̱me̱ cewa ko̱nu̱ng tu̱u̱ mi̱ nyu̱wo̱ we̱ de, na ntu̱u̱ yang be̱e̱to̱ke̱l dak6m kava di̱, to̱, mi̱ yang ye̱rke̱l ke̱e̱di̱ na nke̱e̱bi̱ tu̱ụ yang be̱e̱ti̱ ndaku̱m kaba di̱ tọ wo̱ro̱ ma mi̱ saa ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r a durshin, wu̱ko̱ di̱shi̱ tu̱u̱ mi̱ lam kiyeshi̱ e. To̱ mi̱ nyu̱wo̱ li̱mdal yim na ti̱ye̱ru̱mbu̱, to̱ di̱shi̱ nsaa ko̱r ki̱di̱ng nyi̱ mi̱ nyu̱wo̱ke̱l li̱mda le̱ yaa me̱cce̱ le̱ me̱. To̱ mi̱ mfaa yim na kakambu̱, a yim ne̱ me̱ na kakambu̱ di̱shi̱ bwe̱ndu̱ mi̱ mfaa be̱e̱ diir re̱ Nyii Maa a kamshi̱n e̱, lo̱b di̱shi̱ ko̱ nfaati̱n fang so̱kte̱, bikkel nye̱ kiyekin na Nyii Maa na ti̱bshe̱ nyashe̱ro̱ wu̱ nyi̱ nyi̱m de̱ nyi̱, mmwi̱i̱ saake̱l wu̱ nyi̱ nyi̱ nyi̱m de̱, wu̱ nyi̱ nyi̱m bu̱ e̱ nyi̱ ndi̱bshi̱ nangshi̱ ni̱bi̱ nshuu nangshi̱. A ndure nangshi̱ ni̱bi̱ nlam nyi̱ne̱ di̱yẹn so̱ be̱ nyi̱ maam so̱kte̱ na nu̱bu̱. To̱ nu̱bu̱ di̱ nlam diir re Nu̱ba Maa a kam ne̱ yaa me̱cce̱l ti̱me̱ ko̱ ni̱bi̱ yaa me̱cce̱ a kamshi̱n e̱. Nwe̱ na she̱l saa ke̱lle̱ shiye maake̱l sokte̱l shiye na ni̱bi̱ cum cum ni̱bi̱ kamo̱ ni̱bi̱ mbu̱l ko̱mo̱ sher bi̱nnaar ka ko̱mo̱ sher bi̱nnu̱ng di̱. kadi̱we̱ ni̱bi̱ mbikkel she̱ tṵṵ shi̱ myi̱m de̱ shi̱ saa ke̱e̱di̱ adurshin. Tṵṵ na ni̱bi̱ mbin mṵ nyi̱m bṵ e̱ di̱, mṵ nshuukel su̱u̱ bwe̱ndi̱, bwe̱ndṵ mṵ nyi̱m de̱ na ni̱bi̱ mbin ke̱e̱di̱ adurshin mṵ nsaake̱l ke̱e̱di̱ adurshin. To̱, wṵko̱ di̱shi̱ tṵṵ mi̱ mlam maake̱l bwe̱l ke̱e̱di̱ adurshin, tṵko̱ nṵbṵ mbi̱yo̱ adurshin o, di̱ Yamba nyi̱m tṵṵ nṵbṵ she̱ lam maashi̱ e̱. To̱, na nyi̱ mbi ke̱e̱di̱ e̱ di̱, to̱ nṵbṵ she̱ di̱ ye̱r nyi̱nẹ so̱ <hesitation> nyaa me̱cce̱l ti̱me̱ ko̱. Ni̱bi̱ di̱ mlam yaa me̱cce̱ a kam kam kwe̱e̱ke̱ diin. Na ni̱bi̱ mbin ke̱e̱di̱ na Nyii Maa di̱, ka nwe̱ na tṵṵ mṵ lam nyi̱mshi̱ na Nyii Maa di̱. mu̱ nyi̱m bu̱ e di̱, to̱ na mṵ nsaawe̱ ke̱e̱di̱ diir ke̱lle̱ mo̱ na Nyii Maa di̱, wato ni̱bi̱ yang ye̱rke̱l mo̱ nyiiso, di̱shi̱ dakṵm kaba ni̱bi̱ lam be̱e̱o̱shi̱ e̱. A ndure nangshi̱ ni̱bi̱ nkam nyi̱ne̱ so̱ be̱e̱ nyi kam do, di̱ nyi̱ maa so̱kote̱ na ru̱ngko̱, di̱ nyi̱ kiyer shi̱nu̱m tṵṵ mmaa kusam a kam bokkumel nye̱, to̱ dishi nyi mfu̱u̱ru̱ngshi̱ adre nangshi̱. Adure nangshi̱. Mi̱ yang maa ke̱e̱di̱ be̱e̱le̱ na yim ne̱ nye̱ a lo̱o̱ Maa. Nyi̱ Nu̱ba Maa nyi̱ nnu̱bu̱ <hesitation> yi̱kke̱le̱ ru̱ngke̱, nyi̱ wanị yi̱kke̱l rṵngke̱ a kowanne ko̱dṵ, na ru̱ngke̱ mbi̱yo̱ de̱ di̱ nyi̱ mangke̱ kṵwo̱ ru̱ngke̱, kaa duro̱ mbi̱yo̱ de̱ di̱, nyi̱ wani̱ yi̱shi̱ kwe̱e̱ke̱ rab. Nyi̱ wani̱ yim kwangshi̱n na nṵbṵ, diyel wṵ na nsabbu̱ti̱ e̱ di̱, nyi̱ wani̱ nyṵwo̱ke̱le̱ <hesitation> ke̱lle̱ shiye o̱ na bi̱li̱ng ne̱ shiye o̱ mmaa de̱, mfaa de̱, nwe̱ maake̱l bi̱li̱n na ye̱dda ni̱bi̱, ye̱dda ni̱bi̱ nyi̱ shiine de. To̱ a ndure nangshi, nyi̱ mmaa, nyi̱ mfaa su̱bu̱ngki̱n na nu̱bu̱, nyi̱ mmaa so̱kte̱ na nu̱bu̱. To̱, dakum kaba ku̱ma nwe̱ bo̱yo̱shi̱ na diin na diin, to̱ har bu̱lto̱ di̱ye̱n. To̱ daman nyi̱ nwe̱ cii shi̱ nyi̱ so̱ Nu̱ba Maa, ni̱bi̱ myi̱m shiine bu a- a daam ti̱me̱. Amma ko̱ ko̱dṵ di̱ mbṵlo̱, ni̱bi̱ di̱ ntacci̱ maake̱l so̱kte̱, ni̱bi̱ nlamshi diir re Nu̱ba Maa yo̱o̱ta tu̱ri̱ na kar ko̱dṵ mu̱ nlam bikkel ke̱e̱di̱ na Nyii Maa di̱ mu̱ a mwi̱i̱ mu̱ a mwi̱i̱ bi shi̱ na she̱l saa ke̱lle̱ mo̱, di̱ mṵ mbi, mṵ maa bikkin ne̱ mo̱ ni̱bi̱ nyi̱ye̱ti̱ nṵm <hesitation> tu̱ko̱ ni̱bi̱ nyi̱ye̱n de̱. <hesitation> bikkel na mu̱ mbi ke̱e̱di̱ di̱, ni̱bi̱ ye̱rti̱ nṵm bikkel ke̱lle̱ mo̱, to̱ wṵko̱ di̱shi̱ tṵṵ ni̱bi̱ lamshi̱ e̱. To̱ a yim ne̱ me̱ ko̱ da dai me̱ nangbu̱u̱r na ti̱ye̱ nyi̱ne̱ tu̱ri̱ e̱, na yim wṵ nyi̱ yim ke̱kke̱de̱k a ti̱me̱l Maa, na yadda fangki Maa nta ni̱bi̱ kar na kwe̱e̱ke̱ rab e̱. Ka mu̱ Nnṵba Maa, ka mṵ mfi̱lasare̱ ka mu̱ nkaṵsa, ka mṵn, ka mu̱ nyii te̱e̱ di̱, kar dṵro̱ mbi̱yo̱ ti̱me̱l Maa wani̱ yim kwangshi̱n na Nṵba Maa. Na fo̱o̱ro̱ di̱ ndi̱b ti̱me̱l Maa so̱ shi̱ nyang ke̱e̱shi̱ fiye sabo na ke̱e̱shi̱ <noise> reshin nyu̱wo̱ li̱mda shi̱ nyu̱wo̱ bṵ e̱ di̱, to̱, na nyaa ndaa rab e̱ di̱, so̱kti̱n ki̱di̱ng mṵ kuwo di̱ nsawe̱ bṵti̱ a ti̱me̱l Maa, sabo na yim wṵ ni̱bi̱ yim kwangshi̱n na bṵtti̱n e̱. To̱ wo̱lyo̱ng a yim ne̱ nye̱ nyi̱ yim na kowenne di̱re a nkam ne̱ li̱mda, kar tṵṵ ni̱bi̱ nyi̱ye̱shi̱ na di̱re̱ nyi̱ wani̱ nyi̱ye̱shi̱ na rṵngke̱ di̱re̱, tṵṵ ru̱ngke̱ di̱re̱ lamshi̱ e̱ nyi̱ wani̱ nyi̱ye̱shi̱, tṵṵ nzama wo̱lsho̱ kadi̱we̱ ni̱bi̱ we̱ nyi̱ye̱ke̱l she̱ tṵṵ nzama wo̱lsho̱. Tṵṵ nke̱e̱bi̱ wo̱lsho̱ wo̱ro̱ dama nke̱e̱bi̱ wo̱lsho̱, maa shi yo̱o̱ nyangkale̱ she̱ a durshin. To̱ a ndure nangshi̱ Nṵba Maa yim na kar ni̱bi̱ kwangshi̱n. To̱ wṵko̱ di̱shi̱ tṵṵ nyi̱ nyuwoke̱l li̱mda she̱ nyi̱ so̱ Yamba kẹri̱ng nyi̱ne̱ a ti̱me̱l Maa nyi̱ we̱ yim kwangshi̱n na ni̱bi̱ kar kar, langne̱ nye̱ mangke̱ na sholil di̱rẹ. Na mṵ mbi̱yo̱ko̱ mlam wo̱lmo̱ she̱l- dangme̱ di̱, lam ka she̱l- dangme̱l mo̱ ndakṵm, di̱ nyi she̱l mo̱ yṵṵ na ni̱bi̱, di̱ nyi kwangshi̱n na ni̱bi̱, maa de̱, labṵng de̱ ke̱e̱di̱ na ni̱bi̱. To̱, a be̱lle̱ wo̱ro̱ di̱shi̱ mi̱ maa mi̱ maa bi̱li̱n adure wo̱ro̱. Amma tṵko̱ nta maa bṵti̱ tun kakambṵl nye̱ we̱ bang, ni̱bi̱ ntacci̱ maa dṵkṵm nyi̱kke̱l ru̱ngke̱ ko̱ro̱, har nyi̱ satto̱ bṵti̱ a lar ti̱me̱. To̱ ko̱no̱ nyi̱ we̱ kaam na tu̱ko̱. Ti̱ye̱rṵmbṵ nyi̱ne̱ wṵ nshuu de̱, nyi̱ we̱ kel Yamba du̱wo̱ shiinum fii daam, wo̱lyo̱ng ko̱ nyi̱ mmwata do̱, to̱ tṵṵ nyi̱ yang mwi̱i̱ maashi̱ e̱ nyi̱ maa, tu̱u̱ nyi̱ yang mwi̱i̱ maa tṵṵ ma nyi̱ mwi̱i̱ maa de̱ dama wo̱ro̱ nnaki̱n ne̱ Yamba di̱ shi̱ maake̱le̱ naki̱n ne̱ she̱ kwad. ka nyi̱ nnu̱ngsu̱nge̱ ka nunge le̱ nye̱ rab di̱ we̱l Yamba wo̱lsho̱ mangke̱ daa nu̱ngsu̱nge̱, wo̱lsho̱ kwad we̱ ke̱ri̱ngke̱l nye̱ ka mfii daam ne̱ nye̱ ka a mfii labu̱ng she̱l- dangme̱l nye̱ di̱, kaa mbwe̱nne̱ di̱, Yamba we̱ kuwokel nye̱ kar tṵṵ nyi̱ maashi̱ e̱, Yamba we̱ kuwoshi̱ kar Yamba we̱ keri̱ngke̱l nye̱ nyi̱ we̱ nnangbṵṵr, nyi̱ nnangbṵṵr na Yamba, nyi̱ nnangbṵṵr na di̱bke̱l nye̱ a ti̱me̱l nye̱ nyi̱ yim a kam ne̱ li̱mda, to̱ nyi̱ we̱ nyṵwo̱ li̱mdal wo̱ro̱. Diyel nangshi̱ <hesitation> mi̱ mmaa mi̱le̱ ko̱mo̱ sher <hesitation> bi̱naar, ka ko̱mo̱ sher bi̱nnu̱ng di̱, mi̱ we̱ yim a lo̱o̱ kuul nye̱ a lo̱o̱ Nṵba Maa. To̱ a kam ne̱ nangshi̱ ni̱bi̱ we̱ ne̱e̱ke̱l me̱ dṵwe̱, mi̱ maa me̱ nyi̱ye̱ke̱l le̱ dṵwe̱l ni̱bi̱. Ni̱bi̱ we̱ nyu̱wo̱ke̱l me̱, mi̱ ma mi̱ we̱ saake̱l ke̱e̱di̱ na ni̱bi̱. To̱ adure nangshi̱ ni̱bi̱ we̱ ne̱e̱ke̱l me̱ dṵwe̱ sabo na <hesitation> nyi̱ye̱ke̱l nyangkale̱ na- na ke̱re̱ne̱ na fi̱le̱. fangkiye maa shi̱ kwad e̱. To̱, nyi̱ we̱ faake̱l be̱e̱bi̱ li̱i̱r a kam ti̱me̱, ke̱e̱shi̱ ko̱dṵ to̱, a kam ne̱ shi̱raki̱n ne̱ Yamba nyi̱ we̱ faake̱l kusam ne̱ <noise> yim ne̱ a lo̱o̱ Maa. To̱ bu̱lto̱ ki̱di̱ng daku̱m kaba we̱ bi̱yo̱shi̱. To̱ nyi̱ we̱ nangbṵṵr na Yamba na dakṵm kaba ko̱ bi̱yo̱shi̱ o̱ nyi̱ we̱ kelkel Yamba so̱ttṵ nyi̱ne̱ kar kar a ti̱me̱l Maa nyi̱ yi lafiya na- nyi̱ yi ke̱kke̱de̱k na bṵtti̱n. <noise> <hesitation> nyi̱ lamti̱n she̱l- dangme̱l nye̱, tṵṵ nyi̱ yang dakṵm shi̱ na be̱e̱bi̱ le̱ nye̱, nyi̱ cuwoti̱n tṵm nyi̱ maati̱n koma, nyi̱ faam she̱l yaa me̱cce̱, nyi̱ diki̱ngti̱n be̱e̱bi̱ le̱ nye̱ a- a fii sobote sabo na dakṵm kaba le̱ <noise> le̱ be̱e̱bi̱l nye̱ a kabashi̱n. To̱, nwe̱ na shi̱i̱r nai̱ wṵ bi̱yo̱shi̱ e̱ wṵ nyi̱ nyi̱m bṵ shi̱i̱r adurshin. A kam ne̱ nangshi̱ shi̱nashe̱ bi̱yo̱shi̱ ki̱di̱ng ki̱di̱ng, bi̱yo̱shi̱ ki̱di̱ng ki̱di̱ng, na di̱re̱ na fṵm di̱ di̱re̱ maa de̱ dable̱ na mṵ we̱ yim kwangshi̱n na ni̱bi̱ di̱, to̱ kar tṵṵ mṵ lamshi̱ e̱ Yamba yang nyi̱ye̱ke̱l mo̱. Wṵko̱ di̱shi̱ be̱e̱ diir ke̱lle̱ me̱ bi̱i̱le̱ mi̱ lam saashi̱ na Nyii Maa a be̱lle̱- a be̱lle̱ me̱, dure me̱ na lo̱o̱ me̱ na Nṵba Maa. Me̱ maa fi̱le̱ mi̱ so̱ to̱ ni̱bi̱ yi na kanadi̱ na bṵtti̱n kaa bwe̱ndṵ mṵ yim e, ku̱ yi na bṵtti̱n na kanadi̱. Di̱ ku̱ naa- kṵ na nyi̱karti̱n bṵtti̱n na ke̱e̱di̱. To̱, kar tṵṵ di̱re̱ yang maashi̱ e̱ di̱re̱ taar Yamba, Yamba di̱shi̱ fang mu̱u̱ke̱le̱ kowanne shi̱i̱r, di̱ shi̱ fang re̱bke̱le̱ tṵṵ na fṵm e̱, di̱shi̱ nyi̱ye̱ke̱le̱ ke̱kke̱de̱k le̱ ti̱ye̱ bṵti̱, di̱shi̱ nyi̱ye̱ke̱le̱ mwi̱ye̱l no̱o̱ki̱n, di̱shi̱ nyi̱ye̱ke̱le̱ kar tṵṵ nyi̱ kuwoshi a kam ti̱me̱ ko̱, kar di̱ yang <hesitation> nsholil Yamba. Amma tṵko̱ Yamba mmaa do̱ mmaa sabo na di̱re̱ di̱ fiidi maam naki̱n ne̱ she̱ di̱shi̱n. To̱, tṵko̱ Yamba mmaa de o̱ mmaa sabo na mṵ ka mu̱ nno̱o̱ mwi̱ye̱ di̱ mṵ bwangu̱m bi̱li̱n na Yamba, ka mu̱ dakṵm she̱l da̱kme̱ di̱ mṵ maa bi̱li̱n na Yamba, kar tṵko̱ mṵ kuwoshi o̱ ka nkaaru̱wa, kan- ka nki̱yake̱, ka nte̱nje, ka mme̱e̱, ka di̱ we̱ne̱ di̱, to̱, tṵko̱ kar nsholil Yamba. Mu̱ dur bu̱lle̱ mo̱ nsholil Yamba. Amma Yamba nyo̱o̱ no̱ so̱ be̱e̱ nyi a kam ti̱me̱ di̱ ndaa daam ne̱ mo̱. Na mṵ nyi a kam ti̱me̱ di̱, mṵ dakṵm tṵṵ mṵ yang dakṵm mu̱ no̱o̱ tṵṵ mṵ yang no̱o̱shi o̱, maa tṵṵ Yamba lamshi̱ na mṵ e̱, mmaa shi̱nṵm sṵnge̱ kaale̱ she̱ shi̱ diin, mu̱r shi̱ne̱ dẹ na kowanne di̱re̱. Kar tṵṵ mfaan de̱ di̱ Yamba, na mu̱ mfaa di̱, di̱ Yamba nyi̱yẹn dẹ, na mu̱ nwati̱ng di̱ wo̱ro̱ kar nnaki̱n ne̱ Yamba. <noise> Nwe̱ na bo̱o̱ro̱ bu̱ti̱ nai̱ a kam ti̱me̱ <noise> na